اه هوايتي المفضلة هي القراءة من زمان نحب القراءة وحتى نحب الرسم يعني نحب نجرا الكتب نستمتع ما نمل-ما نمل من جراية الكتب، والرسم كانت هواية في فترة معينة بعدها وجفت، هن الهوايتين مشابهات لبعض ومكملات لبعض.